Men ularga umuman samoyotimiz yaqinda havoga chiqib biz sog' omon manzilimizga yetib olamiz va ularga havotir olasliklarini va musiqa tinglab o'tirishlarini aytardim.